sem lögðu niður störf í morgun segjast bjartsýnir á að verkfallsaðgerðir skili árangri

segja að hugsanlegar frekari aðgerðir muni reyna á og hafa áhyggjur af orðspori Íslands fimmta

var staðfest í dag þegar starfsmaður á leikskóla á Austurlandi greindist sóttvarnalæknir boðar til bólusetninga á Austurlandi og höfuðborgarsvæðinu um helgina fimmtungur kvenna glímir við

samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar á

kvenna kona með segist ekki lengur geta treyst huga sínum ný rannsókn sýnir að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist sáralítið á síðustu þrjátíu árum íslenska búsáhaldabyltingin virðist hafa veitt spænskum konum innblástur en alþjóðlegur baráttudagur kvenna er í dag flugvöllurinn á Sauðárkróki hefur öðlast nýtt líf eftir að þar hófst verkleg

kennsla í flugnámi var flogið norður í Skagafjörð í blíðskaparveðri

milli sjö og átta hundruð

það var var baráttuhugur í fólki og það er bjartsýnt á að aðgerðirnar skili árangri verkfallið

náði til fjörutíu hótela á höfuðborgarsvæðinu

konur af erlendum uppruna klukkan tíu var gengið út

Eflingar kom sér fyrir á tíu hótelum þegar verkfall skall á það er því miður á mörgum hótelum mótstaða bæði er verið að hamla fólki sem er í

að fara í verkfall en ég vil bara brýna að þau eru líka í verkfalli og þau eiga ekki að vinna í dag starfsfólk á Hótel borg gekk síðan til liðs við félaga sína

flestir ef ekki allir voru að fara í verkfall í fyrsta sinn á ævinni

nú er klukkan að verða ellefu bráðum kominn klukkutími síðan starfsfólk hótela

þrjú fjögur hundruð manns komin saman til að sækja þennan fund og fylla út eyðublað til þess að fá greiddar þessar tólf þúsund krónur úr

en við ætlum að halda áfram að vera hér og fylgjast með þróun mála í dag

klukkan fjögur var gengin kröfuganga fram hjá hótelum starfsfólksins í miðborginni fjöldi fólks slóst með í för

við erum stödd fyrir utan eitt ekki að sinna verkfallsvörslu en

var að ganga í störf þeirra sem stóðu í ströngu í morgun hér á Hótel Holti eins og annars staðar bjuggu menn sig undir þær aðstæður sem upp voru komnar og hótelstjórinn var mættur snemma í umbúnað og þrif á herbergjum eru það mörg herbergi sem þú þarft að skipta á rúmum og þrífa það eru allavega nóg verkefni fyrir mig í dag ertu búin að vera að

frá því að verkfalllið skall á ég er búin að starfsfólkið mitt mætti þá og við

halda áfram og reyna að lágmarka skaðann eins og við getum Sólborg Lilja fór á milli herbergja enda hótelið nánast fullbókað og sinnti þeim verkum sem þurfti að sinna á hverjum stað nú eru þetta verk sem þú vinnur ekki dags daglega hvernig gengur

að fylgjast með stúlkunum þær eru auðvitað miklu sneggri en ég ég reyni bara að gera mitt besta þær eru náttúrulega fagmennirnir

hjálpað þeim en auðvitað er ég aðeins lengur að þessu það bara gefur auga leið hún segist aðallega hafa áhyggjur af orðsporinu í útlöndum nú sé fólk að bóka sumarfrí og þess háttar og fregnir af verkföllum geti gert það að verkum að fólk hætti við að ferðast hingað undir það taka sem fréttastofan hefur rætt við orðsporið sé viðkvæmast þá sé hægt að takast á við stutt verkfall sem þetta en erfitt yrði að takast á við umfangsmeiri aðgerðir

gestur á Hótel borg lét ekki verkfallið trufla sig og hér á grand hótel eins og á öðrum

út klukkan tíu í morgun við höfum unnið aðgerðarplan í nokkra daga þar sem

því að hafa þessi herbergi klár fyrir þá gesti sem eru að koma í dag þegar það lá fyrir að

verkfall mögulega á þessum degi urðum við að loka fyrir allar bókanir þannig að við urðum að taka á okkur ákveðinn skaða í kringum það allt saman en við erum klár að taka á móti þeim gestum sem koma í dag ég er búinn að vera í sambandi við mörg hótel í dag og þetta virðist

er markmiðið að ná

erfiðar og það er

var staðfest á Egilsstöðum í dag og ljóst er að fjórir hafa smitast af manni í innanlandsflugi fimmtánda febrúar móðir ungrar stúlku sem er í sóttkví á Reyðarfirði hvetur fólk til að kanna hvort það er bólusett og láta bólusetja sig fimmti einstaklingurinn sem greinist með mislinga starfar á leikskólanum í gær var beint til foreldra barna í skólanum að halda öllum

börnum heima samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa öll börn í þessari starfsstöð verið bólusett

börnum er í öðru húsi og þar er starf með eðlilegum hætti

ekki reið og það eru margir í kringum okkur sem eur reiðir fyrir okkar hönd

við erum ekki reið við erum bara hrædd það eru alltaf einhverjir einstaklingar sem kjósa að bólusetja ekki börnin sín og sjálfa sig og þeir auðvita veikja sem þarf að vera í lagi fyrir þessi börn

eins og hún var bara ekki komin með aldur fyrir

bólusetningu eftir að smitið komst upp og ekkert ber á einkennum þetta er þriðji dagur í sóttkví og fjórtan daga eftir

punktur is og island punktur is og kanna hvort það er bólusett ég þekki til þar sem fólk telur að börnin sín séu full bólusett en einhverra hluta vegna hefur þetta fallið á milli í kerfinu og fullorðnir sem telja sig vera

að það er eitthvað sem vantar upp á núna þarf maður bara að vera svolítið

allt sé í lagi

umfangsmiklar bólusetningar

á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi til að hefta útbreiðslu mislinga þrjú þúsund skammtar af bóluefninu komu til landsins í dag

við því að þeir klárist um helgina eftir samráðsfund sóttvarnalæknis og heilsugæslunnar í morgun var ákveðið að grípa til víðtækra bólusetninga í dag og um helgina verða allir íbúar á höfuðborgarsvæðinu og Austurlandi hvattir til að láta bólusetja sig þeir sem eru eldri en sex mánaða fæddir eftir nítján hundruð og sjötíu og hafa ekki verið bólusettir eru í forgangi flestir fæddir fyrir þann tíma hafa fengið mislinga þrjú þúsund skammtar af bóluefninu komu til landsins í dag við erum að reyna að fá eins mikið bóluefni og við getum þrjú þúsund skammtar í dag og svo fleiri skammtar í næstu viku þetta verður sennilega ekki nóg

við erum að reyna allt hvað við getum til þess að fá eins mikið bóluefni og fá það eins hratt og mögulegt er þannig að við biðjum fólk um að sýna biðlund

fái ekki bólusetningu nú um helgina ef bóluefnið klárast um helgina verður haldið áfram í næstu viku þegar nýr skammtur hefur borist mikil ásókn hefur verið í bóluefni í Evrópu vegna

mislingafaraldurs í álfunni heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu verða opnar frá klukkan tólf til

á morgun og á sunnudaginn þegar er byrjað að bólusetja á Austurlandi en bólusett er á Egilsstöðum og á Eskifirði í dag frá klukkan þrjú til átta og á morgun frá tíu til þrjú þeir sem fréttastofa ræddi við áttu það sameiginlegt að vita ekki hvort þeir hefðu verið bólusettir fyrir mislingum áður ég er bara það voru ekki til gögn um mig hvort ég væri bólusettur og gat ekki nálgast neinar upplýsingar um ég er bara er í með hérna skaddað ónæmiskerfi og var sagt að fara hingað fá bólusetningu því það er enginn enginn gögn til um mig frá fyrri tíð bara ég veit ekki hvort ég stórkostlegar breytingar þurfa að eiga sér stað til þess að auka atvinnuþátttöku kvenna um allan heim mjög litlar framfarir hafa orðið á síðustu þremur áratugum samkvæmt niðurstöðum

alþjóðlegrar rannsóknar alþjóðlegur baráttudagur kvenna er í dag Alþjóðavinnumálastofnunin hefur varið fimm árum í að rannsaka og draga upp mynd af stöðu kvenna á vinnumarkaði um heim allan niðurstöðurnar eru sláandi litlar sem engar breytingar hafa orðið á atvinnuþátttöku kvenna í heiminum á síðustu tuttugu og sjö árum hún hefur aðeins aukist um tvö prósent og

atvinnuþátttaka þeirra er enn tuttugu og sex prósentustigum minni en þátttaka karla konur efndu víða til mótmæla í tilefni dagsins á Filippseyjum skoruðu konur á Duterte forseta landsins að virða kvenréttindi og þær báru borða þar sem krafist og afsagnar forsetans konur í Suður Kóreu kröfðust þess að látið yrði af nornaveiðum á femínistum og í Madrid mátti greina skýr áhrif búsáhaldabyltingarinnar á Austurvelli þegar konur komu saman til þess að berjast fyrir auknu jafnrétti en á sama tíma og áttunda mars er víðast hvar baráttudagur kvenna fyrir jafnrétti þá er hann

í Rússlandi þar sem úreltum hlutverkum kynjanna er fagnað kveðja forsetans til

var í fullu samræmi við það eitt það erfiðasta við að hætta að vinna var að viðurkenna að ég væri ekki sterkari en þetta þetta segir kona sem glímir við áfallastreituröskun hún sagði frá reynslu sinni á málþingi þar sem niðurstöður rannsóknarinnar kvenna voru kynntar fimmtungur kvenna er með áfallastreituröskun október tvö þúsund

og sautján Stefanía Sigurðardóttir er í vinnuferð í Las Vegas í Bandaríkjunum hótelinu rétt hjá

Stefaníu var sagt að halda kyrru fyrir á hótelherberginu þar sem grunur var um að árásarmaðurinn væri með vitorðsmann hryn ég andlega og líkamlega og hef ekki náð mér síðan áður en þetta gerðist hafði Stefanía verið undir álagi hún á þrjú börn og eiginmaður hennar greindist með heilaæxli fyrir nokkrum árum Stefanía sagði frá reynsl u sinni á málþingi í dag hún varð mjög óttaslegin á meðan hún beið á hótelherberginu alveg gríðarlega en ég á þrjú börn heima og einhvern veit veit ekki hvað verður um þau ef ég fell frá það gagntekur mig að þurfa að vera þarna ein í sex til átta tíma ég fékk nema í gegnum síma og tölvu síðan þá hefur Stefanía glímt við áfallastreituröskun hún er langt frá því að vera ein um það

fimmtungur kvenna er með áfallastreituröskun sem getur leitt til frekari

heilsutengdra vandamála og sjúkdóma þá voru konur spurðar um fleira í rannsókninni þriðjungur kvenna

annaðhvort á núverandi

að vinna var að viðurkenna að ég væri ekki sterkari en þetta því allt mitt líf hef ég heyrt hvað ég er sterk hvað ég reiði og grátur voru fyrstu viðbrögð nokkurra grunnskólanema sem var uppálagt að hafa slökkt á snjallsímum og tölvum í tvær vikur þegar tilrauninni lauk höfðu þeir uppgötvað að það gat bara verið býsna gaman að tala við foreldra sína og leika sér við skólafélagana kennarar í grunnskóla í Ósló höfðu orðið þungar áhyggjur af viðmóti nemenda sinna orðbragði þeirra og hversu þreyttir þeir voru alltaf á morgnana

fengu nemendur til að taka þátt í lítilli samfélagstilraun enginn mátti nota snjallsíma eða tölvur og þar með hvorki spila tölvuleiki né fara á samfélagsmiðla í tvær vikur en það var ekki tekið út með sitjandi sældinni smám saman fóru nemendur og kennarar að upplifa jákvæðar breytingar krakkarnir léku sér við aðra krakka sem þeir höfðu aldrei átt samskipti við áður og töluðu um eitthvað annað en og aðra tölvuleiki

íbúum á heimavistinni í Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki hefur fjölgað um þrjátíu prósent

Keilis hefur opnað starfsstöð þar sem hefur sett mikinn svip á bæjarlífið hér á Alexandersflugvelli í

Skagafirði hefur ekki verið áætlunarflug í föstum skorðum síðan tvö þúsund og ellefu það hefur því ekki verið mikið líf á vellinum en nú er það að breytast

Keilis og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra hafa skrifað undir samning um samstarf þegar samningurinn var undirritaður flugu nemendur og kennarar átta vélum norður í Skagafjörð í blíðskaparveðri Keilir festi kaup á Flugskóla Íslands í byrjun

árs og eru nemendur í flugnámi nú á fjórða hundrað

annað að heyra en þeim litist vel á samstarfið mér líst bara mjög vel á þetta þetta er flott svæði og flugvöllurinn flottur og bara gott að komast aðeins út á land verkleg kennsla er í Keflavík og Reykjavík en hluti námsins fer nú fram á Sauðárkróki markaðsstjóri Keilis segir ekki útilokað að fleiri flugvellir á landsbyggðinni verði nýttir til

kennslu ef vel gengur aðstaða hérna í Skagafirði og við höfum verið á Selfossi undanfarin ár með starfsemi og síðan erum við að skoða aðra flugvelli eins og á Norðfirði það eru náttúrulega mjög góðar aðstæður þar annars eru svona flugvellir út um allt land og kannski illa og vannýttir fyrir okkur er þetta fyrst og fremst aukið námsframboð á Norðurlandi

vestra sem er bara hið besta mál þá séu nemendur og kennarar Keilis kærkomin viðbót við lífið og starfið á heimavistinni yfirleitt eru um sjötíu manns á vistinni og þeim fjölgar því um þrjátíu prósent við erum að bæta við þarna sirka tuttugu og fjórum íbúum á vistina hjá okkur og það munar um minna Þorkell segir að séu ánægðir með að heyra og sjá umferð aftur á Alexandersflugvelli við Skagfirðingar höfum löngum talið að hér ætti að vera varaflugvöllur fyrir millilandaflugið og það að sjá líf hér á flugvellinum er bara hið besta mál lítill

fæddist á dögunum í dýragarðinum í Chester á Englandi lítill er kannski ekki rétta orðið því sá stutti

var um tveir metrar á hæð en meðgöngutími gíraffa er um fimmtán mánuðir móðirin Dagmar sýndi afkvæmi sínu móðurlega umhyggju frá fyrstu stund og það gera starfsmenn

líka því þessi tegund

í bráðri útrýmingarhættu en talið er að rétt um tvö þúsund og sex hundruð og fimmtíu

af þessari tegund séu nú á lífi

austanátt og þau mjakast inn á Suðvesturland í nótt með snjókomu

mun hægari vindur

og talsvert frost lægir á morgun víða él og dregur úr frosti rétt á eftir Edda Sif Pálsdóttir sem segir okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins það er mikil spenna í Laugardalshöll þar sem

í handbolta er í fullum gangi undanúrslit í karlaflokki eru spiluð í kvöld Valdís Þóra Jónsdóttir er áfram í forystu á opna n s w mótinu á Evrópumótaröðinni í golfi tveimur hringjum er lokið af fjórum og langri sögu Kolbeins Sigþórssonar og franska knattspyrnuliðsins virðist nú loksins lokið

bjartsýnir á að verkfallsaðgerðir skili árangri

segja að hugsanlegar frekari aðgerðir muni reyna á og hafa áhyggjur af orðspori Íslands fimmta

var staðfest í dag þegar starfsmaður á leikskóla á Austurlandi greindist sóttvarnalæknir boðar til bólusetninga á Austurlandi og höfuðborgarsvæðinu um helgina fimmtungur kvenna glímir við áfallastreituröskun samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar á

segist ekki lengur geta treyst huga sínum ný rannsókn sýnir að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist sáralítið á síðustu þrjátíu árum íslenska búsáhaldabyltingin virðist hafa veitt spænskum konum innblástur en alþjóðlegur baráttudagur kvenna er í dag flugvöllurinn á Sauðárkróki hefur öðlast nýtt líf eftir að þar hófst verkleg kennsla í

var flogið norður í Skagafjörð í blíðskaparveðri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

á beina útsendingu frá undanúrslitum Gettu betur klukkan nítján fjörutíu og fimm þar sem mætast

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og alltaf á ruv punktur is en við kveðjum að sinni vonum að þið hafið það sem allra best um helgina veriði sæl